لعبتي المفظلة الألعاب الفيها مغامرة واستكشاف زي ألعاب الفظاء أو الفيها لغز تحله كدا، أحس إن هي بتخليني أفكر بطريقة مختلفة، وكمان بحس إن هي بتخليني استكشف عوالم جديدة كمان يكون فيها تحدي وتشعرني بإنجاز لما أخلص <hesitation> مستوى أو أحل لغز صعب مرة أحس إني عملت إنجاز.